oyi ro oma dɛ mu o anbɛrgɛr wa'a ro be <hesitation> o na tua o na tua ba we wara mu besosi o na tua ba we wa'a mu na tua man tomati ma jaba man bera cruru legume na cruru we o bin man farni a bun beso si mɛ onni sɛ a bun we wa'a ra ho anbɛrgɛr mu